Nyew, yɛka gyedzi nna ahotͻdo a, nsonsoree da mu. Sɛ yɛhwɛ gyedzi a, gyedzi nye dɛ innyim dz - adze a obi tum yɛ, mmfa w'enyi nnhunii adze a obi tum yɛ nso egye dzi dɛ dɛm nyimpa no botum ayɛ. Nso sɛ yɛka ahotͻdo a, ͻnye dɛ, inyim dɛ obi botum ayɛ biribi ama wo na edze w'enyi ehu dɛ dɛm nyimpa no ͻayɛ dɛm adzekor no bi pɛn, na obotum ayɛ eda fofor bi so.